<hesitation> Koa fa tafijanon̈o amy ny tany areky, misy matotoa àby io zen̈y za mavozo kendriky za e! Avô za milefa, koa afaka milefa, mitady lalàn̈a miboan̈a hiboan̈a, abakiô koa zen̈y koa afaka, mikaiky zen̈y za, izy koa zen̈y afaka. <hesitation> Ino fivolan̈a izy? <hesitation> Miafatrafatra mare, miafatrafatra za beka misy maren̈y zen̈y ambelany.